Ny fihetseham-potsika io zany da mana anjara-toera manan-danja amin'ny fanapakan-kevitsy satria manampy amin'ny fanehoan'ny safidy sy ny fanekena ny safidy i io, na dia mety hiteraky fanapaha-kevitsy tsy mitombo aza ndraindraiky.